Hamang'ana ga genyekana mb <hesitation> nagwoo gumoyo kwang <hesitation> kalind <hesitation> virai nii vanaa vaaa yah nye'sa <hesitation> yambah navanavang <hesitation> yah nye'sa <hesitation> yambah yavaa mmba yambah kulondekena namang'ana yani ndaalindah liganisah liaya ndagimilah liganisah liaya vulai ndaalindah vulai nye'sa <hesitation> yambah vanaa vaa yavaah kuu genyekana mang'ana agah gosii get <hesitation> alalah nye'sa <hesitation> yambah vulamm nambaah kurorah nambah livuluu na ya mbaah vanaa ku vanaa vanooh ku genyekana mb <hesitation> niwalindah mb <hesitation> niwatumikir <hesitation> izirah yenyekena mb <hesitation> niwawanya ni no kiriimkivalaah yenyekena ukorendii nov <hesitation> mwana mkanah nouzia vovoo ulinde lilagoo liliyah hang'oo alah novemoyai no leta mkanah walev <hesitation> umlind <hesitation> nzillah genyekanah naizilah genyekana inoo kuchiya malagoo wakuzia nagoo hang'oo halah ku vanaa vaa ni malagoo gang <hesitation> genyekana mb <hesitation> niwalindah mb <hesitation> niwendaa mb <hesitation> nivavolah genyekana wakore na jenereshen g <hesitation> i've umadikunganoo ilind <hesitation> malogoo vulai nye'sa <hesitation> alah vaa vanaa ukutangah himbere yanyasai wamanyane mlangoo gwah mwamii yani mlangoo gwah mwamii ling'alah yakutangah nomanyah nye'sa <hesitation> ulamanya mang'ana gosii nye'sa <hesitation> alakuwa vulamm alakuwa vanaa vovoo niakakua vanaa unamanya kulindaa vanaa vovoo kuli walindah babah vavoo kwiri wendelea namang'ana hagoo yakavirii umanye kugizanah. Mbanah. kuliangoo kwa nye'sa <hesitation> vanaaa wav <hesitation> hang'oo wanyan <hesitation> kwiri nye'sa <hesitation> avalindaah havaezah vulamuu yani yavalinda kutrah mwivulah naiv <hesitation> uwamanye kwiri walanyah kuiginah mmliangoo wa mwamii chigirah wakamanyah kukwigira mlangoo mwamii noo wazianawanyolah mzinyumbah ziayoo waramanya kwiri yenyekena nawakorah ku nivurahi'kuigize vaanah vetuu yavah kwiri wanyalah malagoo gavoo no kah no wakaivulwa no wakamanyah kwiri wanyalah nawalindah hongoo halah navemkana igizwe n <hesitation> trash iwawoh no moyai agizwe no aletah mkali uyuu kulindaa malagoo yamkana nakalondekana unalindah yesase umanay <hesitation> kwiri mwamii kwiri av <hesitation> umanye kwihinz <hesitation> vanaaa vanoo kwiri wanyalah vavaa na vanaa vanooh walatra awenayo wamanyane nye'sa <hesitation> avendii vudukaah vesukana wamanyah mang'ana kwa mwamii walind <hesitation> wav <hesitation> malagoo gamwamii walavaa namisha gavoo malai yavaizah mzinyumbah ziayoo malai walindaa vanaa vovoo nikazii ya jenereshen after jenereshen.